Matsalaaji e caɗeele ko geɗe nguurndam, gooto fof ina jogori reende ɗum en, kono gannduɗo no safrirta caɗeele mum maa dañ heen fooftere.